दुई हजार चोबिस मुझ वेस्टइंडीज और अमेरिका मुझ एक टी टुवन्टी वर्ल्ड कप अणा जेन्दा सोउड देशुई भाग लेआ इन मुझे इंडिया और दक्षिण अफ्रीका का फाइनल मुकाबला अणा भारत का कप्तान रोहित शर्मा था और एक वर्ल्ड कप जीता अः भारत वाडीक भारत देश वाडे एतु जीता लेइ बोउते खून ते।